كنت حابه قبل كده ازور اي معالم اثريه خصوصا بتعتنا المعالم الاثريه المصرية و بالفعل رحت الاقصر وعجبتني بصراحه المعابد اللي فيها والمتاحف وكنت فخوره ان انا مصريه ومن البلد دياتي ، بس شوية مازلل عندي شغف اطلع بره مصر و اشوف المعالم الاثريه الي فيها...زي الصين و تركيا البلاد دي بردوا فيها معالم اثريه قديمه و رهيبه